أعتقد الأهم بالنسبة ليا هو الأحترام المتبادل و التفاهم هو أساس أي علاقة وهو أساس أي مجتمع ناجح <hesitation> يجب أن تعلم كيف نحترم أختلافاتنا ونستفيد من تنوع أفكارنا هذا هو المعتقد الذي يعزز الوحدة ويقوي الروابط بين الناس وهو على ما أعتقد يمكن أن يحدث تغيير إيجابي في العلاقة.